Ae mun leana ayan pablik transporti kan man duanani chuan tsuhae afas afasa chuan tsuhae bas tena kan vakala nga kala jawa kan maag maag jawaan lokal huna te kan mun kal na tur te kan sui musa nga heta kan kal duanti te heta amun kan sui jawa amun sui jawa ni ten sui nga o kal kan kal thei duanani chuan lokal duanti inga ayan jawa kan vakala nga kan tru nga kan tru jawa as tena kan vatsuk leana chuk jawa mun danga kal na tur te hei adang kan lo leana la jawa kan mun kal na tur te kan vakala leana kan kal jawa tleana amun kan ten maa loosuan hei kan laak ling na turani